Amponga ndraiky izy kara, izy kara kara hoe <hesitation> lemolemo lemolemondraha regny fa izy tsisy tagnagny, avekeo amizay plat be amboniny ake de igny le amy party le plat igny igny popopopohiny amy tagnagna efa misy fomba fanapopopohana azy fa tsy ke hoe araka ny tiantegna hanaovana azy, aveke arakarakanle hira na feonkira mandalo ake agnanaovana azy aveke igny midobodoboky be zay feonazy.